प्रिया यात्रियूँ हमु त थोड़ा टरबुलेंस ओ सामना कन पढ़नू लेकिन तुम चिंता नी कोरा हमा जू टीम ची व सभी सुरक्षोगू उपाय कनी ची और हम जल्दी योक सुरक्षित स्थान पर पौंछ जोला तुमा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता ची धन्यवाद धेर्या बणोणा ले।